Ma se ayue tembiuva jaeko ñaepe oñeñono seva jaeko arakae guiema yugueru yogueru jae soo tƚva ndie mbaetƚyae soo oyƚ tatapƚipeva jokua soo oyƚ tatapƚipeva jauta mandio ndie jokua jae ma se ikavi oyeapo vaera esa jengätu reve kaviko jokua tembiu yau arakae guie